Ny fomba ampianarako zanako mba hipitika bisikileta koa <hesitation> i- indesiko ame toeragny malalaky zashy izy satria raha toeragny pisapisa sy ahavita mampianatry anazy za, da toeragny malalaky, da e tegna miaraka aminazy egny fa sy olo- olo hafa gne afa- hampianatra e zana-tegna hinday bisikileta, mba e tegna zashy mampianatry anazy, de e fomba fampiagnarako anazy voaloha zay zashy indesy ame toeragna malalaka izy, da tagnànao eky izy ame voalohany ka mba ahiz- ahaizany anazy ary mba tagnàtagnànao izy mba sy ho lavo, mba sy amparatry anazy zashy, zay zashy ny aminazy.